Ewi kwu nwa ni kewe obok abua gha otok ocho m sef obi tima ekpe eden sa ntogh m-kpe eden, wa chi ne ke ka achen nja, ewi kwu ya nse ki chin se mi na kwu nkere be sep mbi ahh! Odim-kwa wuma, even ewi-kwu wa <hesitation> ntog agba-agba pam nmam beh mi tah beh atok okuhe mando obe ma ode mina anong efa ma agba agba ma ya, kwu otom obok obi giri kwa-ode kwam ya, obiama asie, ma oham ki phone kupire kwu-nu okwe orem obi ehh! Oka kama adagha mbi mando bi? Obeh iie, mmo-oton owowa mando kwa eyonha kha mina etom maram ke eyonha ndo sa bi chip, wa mbaak e ben kam eyima ka ojeonong kwi dim mkwu kwa okpan beh migwi esha nwo etan or esha-wo efa kam mwo kwi mbow ki iwobase wa obi ahh, ode-mando kwu kwi beh awan, kwu-kwi beh awana, wa kam nkwu-bi beh nwana ma okpu nwo manya wa ni mbene bi mma atum obe aben-beh ntuku mi ntuko otuka, mbe okwiri beh ejongh kwa ekara eden kenuru beh nsi ejongh nda cha ekara ede kam ke daghe, mbeh ode obenbe atuk mma ode osi obaak ekewa chi obin okpabi, so wa modohasa beh, okwu ode ma chi iwa mbaak-eh ma bowe mboma ka-den ka-den ka-den ma se ma.